I keta peñee doo bijee i ka fo a ye ke peñee wo loŋ ñiŋ peñee fenkoo ti teŋ wo muŋ koomoo maŋ mulunyaa iyoo niŋ musoolu loŋ i ka koomoo le taa, kataba ka i kuŋo peñee a la i ye a santi fo kuntiñoo ye loo ko niŋ i lafita i debe la walla i lafi ka a siti teema iyoo niŋ duŋ dindiŋo loŋ walla i lafita afuraa kela i kuŋo to, i be kee peñee le taa la, i ye afuraa taa i ye i kuŋo.